Hakkunde debbo e gorko. Wallahi yimɓe yogaaɓe hakkunde muuɗun e tageefu ngoo; walla hakkunde muuɗum e taakanlemmbondirɓe e muuɗum. Jonkaa ɗum e banndum nii. Homo fuu ana jogii ko teskotoo <hesitation> banngal muuɗun.